Eey, neɗɗo ene waawi wuurde nguurdam peewɗam tawa alaa e diine, tawa aɗa wuuri nguurdam hakillantaagal. A tooñataa, mbaɗta tan ko ko moƴƴi, mbayiɗa ko no moƴƴi tawa a alaa e diine. Goonga ni diine ɓeydan ɗamɗoon nguurdam feewde ko kadi, neɗɗo kadi ene waawi jogaade ɗamɗoon nguurdam peewɗam tawa kadi joomun alaa e nder diine.